Yende be asira, ainobe hefti goddo andiido ha nder churel petel. Be efti mo be yari mo sare lamdo, lamdo emi mo hatoi o yehi sai o vi lamdo mai dow o majji on o heftai ha o dilli, lamdo vi be tefa sare mako be hokka mo chede o hota.